Zá ká aig óh áh zaih óh tasa, áh óh tasa do óh yíah éh kúh jo maín yía áh óh tasa ain múh záh áun múh muo tsá múh joh noh tsá joh laig, liagg gié tsá áh joh lá geíh pe lá ih shoi zein la noh, óh aig ain gi déh peh íh tsá kieg máh áh go cúaig tsá gie áh góh tasa do jóh tsá náh tsá zaí tsá múh ni gaih jóh múo tsá chíu áh óh de óh múo naih laig chíu raum tsá chíu jóg gá yía áh múh zaí tsá ni gaí do óh tó chá. Tó cha áh joh do áh chaí tau ñi zaíg ni gaí jó múo gá có áh joh do gi cóh lá eín óh zó tsá bá ga cóh laig, laig gá cóh la ein, óh niu tsá úh ñi aum, aum chíu áh aum chiu taí cúa tsi aúm ká ná eh, bá níu tsá aum chíu do. Jo caig shíu cíh múo ohh ajo óho nih joh ni cóh óh do joh caú áh éh múh có do chi jó laí, laii máh gíe tsáh. Óh áh joh áh óhh bá paí óh bá pai chá tsá tain áh chiu li oh áh óh éh caig báh éh goh bá éh-eh-eh caig áh yíah gaí la ni búo cha dio. Jó bá múo gi tsá áh uh ñi aum ká náh do jóh tó cha aum ká do jó muo ni kóh óh nih tsá caúm ni aum joh caíg tsá éh áh úh ñih chá do jó lá óh laig, laíg máh áh jo áh zaí óh tasa jóh gié tsá jaig múh la yaig la oh, óh éh noh óh éh. Joh koh áh joh áh gíe tsá lau lóh ka la eig, joh ká aig gi áh zaí óh cole, jó lá oh zóh tsá áh zaí óh cole lá yaí do zóh tsá zaig tsá múh ni gaí óh múo gá yía múh ni gaíg óh gá tó chá áh óh do, jóh caíg tsá úh ñi aum joh- la óh laig, laig máh gíe tsá áh jóh gi úh ñi óh cole jo-jo cóh aig gi záh, múo taig tiempo jain múh zá já la áh óh noh oh múo taih óh fain bá jaim múh zi jain yía joh zá ká iag óh zaí óh íh ñiu. Jo áh óh íh ñiu do áh joh áh zá la cain li yía múh lá cain li cuaíg. Jó shiu ih tsá óh áh joh la óh jó laig-laig má áh óh joh áh óh joh oh gi úh chiu tsá shói tsá báh shía tain óhh bá shía já la áh taig li joh noh ni bá joh chein gi do, jóh zóh tsá maí áh li búo do jóh múo tsá mju oh gi la oh laig-laig má áh mju chá óh íh ñiu do joh fá tsa aum chiu joh níu tsá jo caig tsá caig shiu cá ái úh maig, caig shiu có muh múo joh ajo. Jó la óh múo tsá áh zaíh mjo óh muo íh ñiu do gá tai naíh aíg áh úh ñi noh áh joh óh aíg taí chíu aig jóh zá áh zaí óh múo taig, óh múo taig zá muo tiempo tsá múh joh áh óh múo taig do main ñi tsá kuh jóh ñi tsá chíu múo uh kuh taúm múh úh múo có tsi taúm múh úh nih jó áh úh nih do joh áh mú-áh mú úh ni do jó úh múo do ká múo gíe yía cóh ku do jóa áh-áh óho múo taig zaí áh chá úh múo do. Jó áh óh múo taig do múo ná zá ni cúa naí jóh noh tsáh áh joh dóh óh gíe zaí tsá, zaí tsá ré óh múo naí zái áh óh do joh zaí tsá múh ni jaig tó chá ñi, tó cha ih maig tó cha ajo tó cha jóh múo tsá mju óh muo taig zaí óhh nóh tsá múo zaí tó chá ah noh héh óh dé tó tsá múo zaí tó tsá óhh do tó tsa. Tsi óh má laig shi laig laig gi má oh la gaum jóh tó cha aum ká náh niu tsá aum ká náh chai buh máh jóh caig tsá héh do óh éh chá jain la mui múo naí ná buh tsá, jóh éh chá jain la múi joh éh chá caig tsá áh úh ñi aum ká náh do joh búo no óh zá aum ká na doh. Jóh múo tsá noh fá tsá aum chiu joh áh aum chiu do joh niu tsá óh caig tsá éh do joh éh tsá ain la múi héh áh úh ñi chá tsaí buh tsá jóh laig, laig má áh úh ñi áh júh zaí, áh zaí óho múo taig doh. Jóh ta múo zaí zá caíg koh joh có gi, gi taum mismo óh múo taig do taum joh kúo laig chaí zaí laí ná. Áh cha noh áh óh déh jóh zaí laí chaí jóh áh laih chaí do joh noh tsá chai do noh tsá, noh tsá jo otó cha jo múo tsá cóh bu úh ñi aum fá tsá aum nih yíah joh múo gá fá tsá aum do joh fá tsá ká múh ajo jo main yoi óh nih áh aum do chaí búh máh jóh main zóh úh kuh óh noh aig joh máh aig kó joh múh jóh zaum noh naih áh aig jóh áh góh do gi tó éh aig do, jo tó éh aig do óh, óh tóh shiu ca pai quelliso jóh já laig aih ku loh zaí óh tsai áh máh shiu gie tsá zá éh uh ñii aum có áh laig cha óh muo taig do joh lá óh gié tsá áh óh óh ya que main yoig óh gaí áh óh múo tsá áh úh ñih jóh mismo có áh múo zaí do laig laí aí múo tsá áh có áh cúo áh noh áh búh óh múo taig do joh kúo múo zaí jóh áh múo zaí do joh múo tsá zaí úh aum muo zaí. Ti tsá áh múo zaí doh zaí tsá múh múo naí yía jóh tó áh múo do jóh gá laig óh tó ku lain jo laig ain mju jo lai máh áh mju múo zaí doh jó áh joh gi la óh zíu áh múo zaí do jó chía shiu aum bá jaí jóh tó cu lain jóh gie tsá óh chía tsá zá óh aúm jo laig máh joh óh laig aig múo gíe tsá áh cuo áh óho múo taig dóh lah óh laig-laig gíe tsá ká laig doh. Jóh áh sa no ñi gui tsá úh ni do kó kuh de jo ñi tsá ih ni do jóh áh úh ni do maí cúo áh zaí nih jóh áh ni do jo zóh tsá zaíg tsá múh ni gaíh jó zóh tsá áh ni de jóh múo gá có áh ni de áh jo gi jíe zíh íh maih zíh ajo joh zíh áh ni do tóh joh tó shiu múo joh, joh chai laig, laig, mah ah-ah nih sííh la jo óh áh go cúo áh ñih tsá ká laig gíe tsáke maig áh cosa áh záh ah-ah ñi tsá já lá áh ñi tsá já la áh chiu chá fuo áh ñih tsá ni bou áh gie tsá jóh áh kúh do gi óh áh jo gí cuo lóh gi áh goh, goh áh lo do gi múo tsá uh chaí ló muo tsá úh éh loh múo tsá jóh áh joh áh gié tsá áh chiu gá zá ka laig ka lá geih la óh gi ká lá noh íh chá ñiih kúh joh éh kuh do taum joh cúo ká aig óh. Áh zaí óh fuo bá muo tiempo jain múh jóh áh óh fúo doh jóh noh tsáh áh óho fúoo tsi laig-laig máh zóh tsá ni gaíg jó muo gá có áh óh do laí dé tsá jai la do laig dé tsáh. Úh ni aum jóh áh zaí úh ñi aum do laíg laí cóh áh gíe tsá áh úh ñi aum do fá tsá aum ni yáh fá gi táh múh ni yáh aú bá zóh gi tsá múh éh jóh múh ni náh có bú úh ñi aum jóh zóh tsá áh óh fuo do jo zííh tsá jóh múo naí zí áh óhh fuo doh múo náí zíí óh fuo doh tó chá íh maig, zííh tsá chiu jóh múo naí si do tó chá chai buh óh tain úh ñi aum do jó laig-laig chá fúo máh áh la joh laig gié tsá já láh cosa ká laig main óh la joh áh gíe tsá jóh ká aig gi ji óh áh zaí acelga áh óh zá óh áh zaí óh acelga do gó gíe tsá áh jo múo tsá óh zá kaig kó acelga kóh óh cole, kóh jóh úh ni táh kóh naig múo ngi kóh óh kúo kóh nóh múh niu poi kó já la áh go tó tsá la joh kó lóh. Jóh zaí tsá lóh jo ti tsá la noh pai jó muo ga ni tá ni gai gá yá gá lah aig la óh. Jo mui ih zó tsá uh kuh jó úh bu tsá úh ku joh chía tsá koh chaí doh joh múo nai óh koh do jo chai laig-laig ñiu, joh laig, laig máh. Oh tain tsá koh áh zaí aaum ká náh joh áh jo áh zaí óh zá kaíh do jó ka íg gi ji taum áh úh ñi noh, maig áh la noh gír tsá ká laig jo laig, laig choi íh tsá sein jó ain zein bá chá íh tsá laig main chá choi main cha múo tó íh ngi éh chía jóh múo tsá loh joh loh gi zá zaí loh taí oh noh chá áh loh tai jo zí jo zóh zóh tsá eig zaí chá chiu jóh ti tsá la noh pai joh muo naí laig la noh pái do joh oh gi noh zaig tsá ni jaig jóh úh búh tsá múh múo tsá úh ñi aum jo caig tsá jo zaí úh ñi aum lóh zaí joh gie tsá joh gi la joh óh laig chiu jo éh naí jo éh chai jó éh joh áh joh áh zaí uh ñi aum loh do. Joh áh joh úh ñi áh múo tsá áh gié tsá ka laig úh ñi áh yá gi áh chiu úh ñi áh cúo ni buo cha dio já la áh cosa cuo ni búo cha dio áh no áh úh ñi muo tsá la jeí jo ain noh.